e woodi Fulfulde, e woodi Hawsaare, e woodi Yorobaare, e woodi Ibo, e woodi Engleish, e woodi cayniisaŋkoo'en, e woodi Larabankoore, e woodi ɗemngal iGala.